Edziban a m'enyi gye ho papaapa nye etsew na nkunuma frcwee. Djm ntsi yjrehyj ase wc etsew no do a, ibehia wo mbcr mon na wo bankye mbcr. Edze gu daadzesan mu a, edze nsu bogu mu na ahon ma afora yie. Ewia, edze nkyen bcto mu na edze esi gya do na aka. Cben a, nna etsitsi. Nkunuma frcwee no so, ibehia nkunuma, ntorcba nna nam, ngo na muoko na adze. Ibotwitwa wo ntorcba na wo nkunuma ma edze esi gya do.